Naura au arawaku oi gave rawalio ulamagi pakuna gave rawalio kwalana au arawaku genai au ave gia iligao au gene gia au ku e aupere <hesitation> geku maguliai aorai au pene kala nakanaka ku na au arawaku genai au rekea vo o vagi agiarana nama kwalana au karoku e kamu negiana e au vovagi a giarana au arawaku genai auna ia a ulamagi ewavagiana magulira rekea wa niuniu geria kavai ae niuniu na e kuku rakavara ae anina e raka kawakawa o aluao kawakawa au arawaku gena mahuyli aonai auna ai a gia rawalirana aura pakurai au ma arawaku gave arawa o gave frawali ovo ovo ole wa ula ula kapurai gave rawali tournament geve api wai kapurai ne au ma arawaku gave rawalia wanai rigolo lualua kopuna gave rawali agia pakai wau pene naumai ovo ovo na gave apia ole na au arawaku rakaana gena auna au e arawa aolea o au wa melo a ririwaole rakau gena aura rekea pa kilagi kuneria wa rakau au arawaku gena maguli aonai wa ia famili kalavenimelona au auku e winiana kapuna <hesitation> kamuna ka wa geku famili aunai gena ulamagi eva maiana a kila munemune na E makina au ae vagikuna lewana geku rakava rekea wagira au ma nauku kika maki e kalaveni namanama maina, na au ia agia ole au pere rawaku pene ulamagiku <noise> kwalana ia ma gena kala pakunai ne au makina ave aolea ole or aririwa ole iana au pene arawaku ne rigolo vira paga aluagia ma arawaku gena maguli aonai rigo e rage wa gera ga lakagi vanagirana nama e rakava ga lakagi vanagi rana na ulamagi ma au kwaova aurai na ne ulamaginawa eau maparara ea koukourana taim rekearai gave vakila leana or gave kalarakavana aunai wa ai tu ma aunai ugamagianai aunai pe gave vanama agira wara na au arawaku gera nama kamu iwavagia pa kilagia auna wa au e ae vagikuna ae kilagi rakava kuna na auna ia wanai a ulamagi iwavagi ana geku ririwa maparara makina akilagi rana e kalaveni ana lewana nama rakava wa ririwa a kilagiana aunai wa au arawakuna e kwara agiana kwalana au arawaku ia ma ani piti melona eavu melona arai e lakana niu aniani araa kalavenira aurai maki au arawaku gelgel vanuga magulina gena kolema aonai Aorai ne aona ia rakaveaina a ririwa iwavagi aoa kwalana au nauku pene gia ao ria au nauku pie kamu au ma nauku ia gera kolema veairai makina gave kolema kauna wa ulamagi e giara or wa ulamagi ai tu na gave wareagi veveni ana ulamagi nai ai ga kalavo kalavo na ga aona ga veainana gema famili kava lualua aorai taim rekerai ia ge ririwa iwavagi ana kwalana ia gena famili aonai ia makina melo lea ma gena ulamagi wagia taim vovagi ana famili na geririwana kwalana ea makina ma gera kala e magera ulamagi ai gema famili aonai na <noise> auna ia a ririwa auka vagiana au geku ulamagi ia genai iwavagi ia maka au e ulamagi kuna pakunai kwalana e gia au namanama kuna geku vivi aorai geku keo aorai e geku rakava aorai auna ia a ririwana wa a nidiana taimurai au arawaku au ele ele kuai au ae vagevo kuna la ani rekea aonai au relea <hesitation> rakavara aunai e laka oana taimu rai au karoku iana e kamonagiana aunai au arawaku e stopuna o aikina e kamonagi na ne au karoku e kamonagiana pakunai au geku ulamagi ia genai e iwavagina a ulamagi auka vagiana kwalana rekeara geriai agiana aonai arawara vavine rage iraira ma aonai ila ai ge kamonagina geve vagi waikule na Arawara vavinera ge vagi ma e rana ge vagevo rana na au arawaku genai aona wa kolema ai agia rawalirana a waikule waina au arawaku a stori veniana au rekea a agirana aurai a vakilana au pa ao wa vavine kei wa veaina ne <noise> arawana na eveaina ere kalavenia ne pava kava aurai ne <noise> ea kia pono veniku na para lakagia rakavana ia kei wa wa veaina aurai na ne arawana na waveaina aurai na ne arawa ma wa veaina pe vagi na arawana wa <noise> no ugamagina ai gele gele geve arawaao pe wa veaina mo ge lakagi vanugai rana <hesitation> oarai pe vakava na au arawaku na au karoku ae ae wairana e ae karoverave veni kuna au arawagu au geku riria rakai rakai a kilarana a kamonagia rana aa kilana au arawaku gena ulamagi aonana au e maguli venikuna